leggal la'itirgha ni do valle ha la'itugo hunde ha ve'itugo hunde ha boh diggungo hunde boh a naftirai mai a la'ita hunde hunde mai diggina boh a ve'ita dhum a wata no'a sa'irta dhum ko no'a ta'irta dhum